في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام كان يعيش في قلعة قديمة لكنه كان يشعر بالخوف كلما حل الليل، كانت القلعة مليئة بالأشباح الآخرين الذين كانوا يمضون وقتهم في المرح لكن كان يختبئ في ركن مظلم بعيدًا عنهم ذات ليلة بينما كان الجميع يحتفلون قرر الشبح الخروج من عزلته، جمع شجاعته، وذهب إلى حيث كانت الألعاب، والظحكات.